<hesitation> Teele, teele kam nyalnde Asawe, ko nyalnde nden woni pinal fuɗɗam teele. Ngam so haa Jumɓaare waɗaama a taway nyalaaɗe rewɓe non, ɓe taskake ɓe ngaɗii fiiji maɓɓe wakkere <hesitation> humto. So weetii boo a taway <noise> yimɓe e taskanoo ka haɓ- haɓɓere teele. Asawe kam ka teele.